<hesitation> لأ هأحب إن أنا أتكلم معاها في الماضي أكتر، عشان أقدر إن أنا أفهمها إيه اللي ممكن يحصل لو اختارت قرارات معينة.